Dara kuwana koiɗe e juuɗe ma gam ɗe saata ɗe cemmbiɗa. Subakaare fu wurta ndogga shiroɗa kare tedduɗe gam sattina balbe e becce ma.